كيف تطيب الرز؟ أول شي تاخد كمية الرو اللي تبي تطيبها <hesitation> تغسلها باش تنقص منها كمية النشا، وبعدين تاخذ طنجرة تحط فيها رز صب عليها <hesitation> المية <hesitation> بعدين تحطها <hesitation> على النار، ولين تغلي وبعدين ننقص النار لمدة ع- عشرة أو خمسة عشر دقيقة ويكون هيكي طاب الرز.